एका माणसाचा वंगडां लगीन जाउच्या पईली आमका येच्या बद्दल सगली इंफॉर्मेशन जाई असता। जसा की त्येचो बिहेवियर, त्येचो नेचर, तयची केअर। माण्ड्याचो भायलो चेहरो बगच्या बेक्श्या तेच्या भीतूरला बगूंग जया असता। बाहेरसून मानिस कितकोई बारो दाखोव येता पुण भीतूरलो मानिस कसो तो तेच्या वंगडा रावणात काइता।